Buru aru <noise> manele ocluchi ano ru buru aru nimi <noise> ka anoru nu ha ogbo eli ke beji nu oru aru mini nazi kam bu aru maru kam aru mana oru nu budu buru kam mana kanu aru ken bu aru aha nu otunya nhe omutakiri riwuri nza izudum oza neme ke chibu chibule amahalalam yetun manta masi iruna omutakiri siri wuri buru yabuaru anoru buru aru ka anoru nu ha beyoku mba yoku ha ogbe minizi na zi obu aru arukam kam buha meru nu budu. Baru iruna omutakiri riwuri. Izaziko nu oro omutakiri eriwuri iyo whoriri ma iru aru manta onutakiri riwuri si-iru aru iya zi nu-oro yehajizu, chulorobubu aqbahalam manta omutakiri buru kam buru ara ma nunnora nsum moshen ngba egbe nha aru bu aru ke gbekee nqweraru aji nu owo budu yabu aru.